Per na’re za ná na, cubi ni bdicka bza lan lat, chi queity-queity na di miet par gai gidaw pa nú bza lan lat, za chilit, za bza laz rni nú danunu bza la sierr, rni nú bza la lat ni va chi queity-queity nadi pur gidaw dánú ni, esque run ni mal rni raba, pur zy nuni lany gib, tchi xila ni, ná za ni bdicka za ni va, tiem gy’a purte natural ni rdawnu chi va, natural ni rdaw nú que xtyax ni, btywx, git lan dany, gitgwex ni rán buny chi va, nii nix rdaw rani chi va per nicla sin zurc sin queity-queity ne di zurc che loni va zëga si ni, per nare bdicka purte ra ni nú lan lat que bza lan lat que chilit que cgipotle rni raba ni’ah. per queity ra ga di buny raw ni es que run ni mal la buny rni raba va, chi queity nix di rdaw ni einty maru guen gidaw nú zob ca bzá sob cka th git gidaw nú zob ca per per numas ni natural’e ru na ra ni ztoi va esque, za na ná cadickagias ra ni valna za btywx za, btiux ni rca lo invernader’a purte ra liquidos se loni va, queity run nix di za nani tiem gy, ra bony zy xqui chiv’e, xqui xily xqui, ranii si ni rye ni ra ni, nicla xtyax, nicla xity nicla gunbniu chi a, per nix ru rdaw ra natural, per nare’a queity ru natural di ru ni raw buny na, purte ra <hesitation> chí ni nii ni run mal la buny va, queity ru, queity run nix di na gaw buny ra bza la sierr gy, ra chilit gy ra que queity-queity guen di nani va.